En nama njuan ján kuin induru ndakatero ndo'o tuu ndayo tutuyi, ndakantero nama njuan ján kuduu nama kueján kutu takantero ndoro nama kue, ndajiniro ndanro kuti tunru nama kueján nama pastilla ján na kuu kuchinró ñiru ndajininro nanró, ndayevaru nuu nama pastilla yuchi namajan ndakinero onré nininro konro kundiro, taka nanionro nadunru vee cosina enandero kua ndavaru iyenro kuu yuchi nama ján, iho tuu nama in ndajiniro tanró kachi nivatau iin nañia inevaján kuu in tajiniro ndaro ikuchi tunru iho tuku mana iin ndajiniro, inidikinru tajiniro nikindo nama ján kanderu onré nama juan ján nduyenru nduu nduyeru nono, ko'o kaja tunru kuan na kuu ini ku ini lachí la kunru kua nii neño ho nikunchini nikavaro kunu ka kuan nanduu nama kuan ján. Kuu in latenka nama lopez ninatunka nama kuan kachí, nina tunka onré ñikanru chí nikuu chi iñenru tavanro nde nama kuan ján chi yuchi nama ján chí nandutu ndajininro onré ndajininró ndonro ndajiniro ndukai ndokachinro ndajinniró, onre ndajini tunru ndo'o yuu najiniró oján <noise> kutuu ndanderó tema chinrona, ñayevadonró iho ndui iho dute ndanduró onré nanda ta'a kovita ña'a yeva'a ayonró ndojon kan nama ndanuru na'a, nama ján nama njuan ján yuchina'a iho tuku nama ndajinero konró pero hi kui kui kuu iin tajineró konró.